الشخصية التاريخية اللي بالاك نتعشى معاها سا سري اليكسندر لو قران, بارسكو هو, هو فريمون شخص اللي سا مانسبير, يحكي على ديجا سيتي كوا لا فيلوزوفي تاعه ,في قاع هداك العالم كي بغا ياسس دولة ةاحدة في العالم لواش كان باغي يوصل اوجيست